<hesitation> Eye, amánibo ɔm ŋèfi. kása kɔ́m bo funù amánìbo màaɖu, inyé ɔm fàtu eyéfo kini ɔm nì mlɛ̀ ìbì, ìbì ɖàá ɖɛ wulé úni úni ɔm kpàtà <hesitation> ìzi màa lèe ɔm dònàa yize tu li áyiti, ɔm nyo búwo úni ɔm kè fà tu amánì ɔm fàni amáni lɔ nɛ́ úni ɔm àyilu nélèe íɖigbíɖigbo màa ke boɖo úni be, ɔm yilù ɖɛ́ɛ́ ɔm yilù wulé ɔm yi fo, míá uni ɔm yi fa tu, uni ɔm fè ɖi bɔ̀sì ɛnɛ́ áli so nɔ́lɔ ɔm kpàtà ìziwa úni ɔm tu lili áyiti, igbɔ úni jo blíí à mà fá yàa, úni jo blíí à mà fá yàa, ɖɛ́ɛ ɔm wa mù ni lɔ̀sì nó no kuà, úni ɔm zi ɖɔ̀ɖɔ so bɔ̀sì nɔ́lɔ, úni úni li aɖu úni ɔm tu àŋɔ̀fɛ̀, ɔ̀ŋɔ̀fɛ̀ àyiti blíle zìím, ɔm tu ɔ̀ŋɔ̀fɛ̀ ɔm, yi àŋɔ̀fɛ̀ yì ni so áyiyi lɔlèe úni ɔm tu kini fèli awu ɛnɛ́ ɔm dò nàáa nì nè <hesitation> ɔm kàyi ìí mu, kàyi ìí ni amánibo lɔ bubo nì timáti maa ú ta nɛ̀m, úni ɔm kɛ̀ fò ákàciabi màa bu wu si, ɔm kɛ̀fò gu <hesitation> ɔtu èle, itimáti bàni ábua lɔ búa, ìkà funùà, kázìi ɔm tu yili kpo bɔ̀sìkplà. Ablɔ nábua wècwée ma ém fia ni beni kpo bɔ̀sìkplà aɖí, bɔsìkplàlɔ nɛ́ɛ̀, ámbàlɛ́ bu sòwa <laughs> ni áwá bù ná ŋè kini, ni áwá bù ná ŋè kini, úni bún nàka bu bàni míìjàkálì. Ɔm náka ka ŋè ám bɔ̀si kplà ìɖe <hesitation> ún ɖi ikúnyà màa ɔm yize eye nù egbè.